Aywaa eyek yak jaa ottuk kayak yak jaa mitiinak tiigu, fikirak fakar ondodroŋogu n̰ee tiŋ, gak tik jaa osutun mendak ti gak tiigu andaka osurtuunun lutoo nu dumnan tomo, usoo nu kaa, saburuu nu kaa, monsoonoo nu kaa, andran̰ii nu kaa, esee nu kaa gak tiigu andaka, tomogu ti, annaa tika tie zek ottuk waagu, ezek yak jaa aŋaa yowok alkaanak monsoonoo nugu kiya yokoy, osur nugu koyok sire yokoy, barik tiigin monsoonoo n̰amsa, neri taŋ daŋ nir osurun taa kaa daŋ nir lodoo nugu mudaa, osurun ti cak mir, taŋ te neri cak mir, barik tiigin lodoo wudaa nu zaata ke, fakar kaa tindrii wekit tiigin kartuŋulin zaata ke, foyloo, foyloo, arii arii, lodoo menin zaata ke lodoo n̰eŋer yak jaa kay nin̰aa kay lolii dumnaanu wudaa teneenu waŋan̰andi. Aasuŋun wujaa koyok sire esee nuŋgu yokoy, won ti tenaa wala tun ti tenaa, wala kuchik an baar tiara waagunu dumnan, welet sire, welet sire lalliyaanu. Kar onjulok gin ŋalaa saasuŋun raahak n̰aaman luraŋte, wujaa barik tiigin luwak an nirŋak tindaa kaa, barik tiigin met ludaŋte, wujaa wanaŋaa ŋalaa tindaa tiigunu, wanaŋaa tiŋ jaa tiŋ teket den nomchos tan welet sire lokoyka, welet sire lokoyka, wanaŋaa tiigunu kokow toroŋnu, halas tomte, ayi wonjoo too wala mbir kayaa nokoy nun nomogu dumnagu dattamaŋte dil nu hata andri welet sire, welet sire, welet sire, wanaŋaanu tam zoŋte eyek ottuk waagin ti tara, wujaa monsoonoo nu kaa lokoyka tariyaanu, halas barik tiigin nariyaa tiŋgu ludate, ŋalaa, ŋalaa su too kabak nir indi, too jaa maa ndridriyaa indi, too jaa wekit tiigin kubuk nenee kaa indi, waagunu dumnaanu ndeela mbullut zitee ti. N̰ee barik tiigu andaka wujaa aŋaa lolii yowoo teneenugu dukonte, yowoo monsoonoo naa monsoonoonun ner daŋ zite, kin̰te kolin kekkela injiŋte, jiiran nugu kunjete, kaŋ chaarii nun nanay taa kaa gan̰ mbir kayaŋ nokoy mbulut suŋ n̰ote, waŋ dumnan faydek ti, esee nu maa faraa woroŋndaa ti, esee nu jaa tulsi gak tenegu, annaa tika usoo nu kaa yom wonjoo too, wala mbir nokoy gindrii nu usoo nu kaa welet siŋen ludaŋtek tindaa nu ludaŋte, tiŋgu kaa nar daŋ zoŋte, daŋzoŋoo nu tiŋ kaa yowoo ti. Wujaa alkaanak saburuk, ti tindaa saburun kaa, welek sire lokoyte, tii kaa lebesen chitak ŋalak ne, wujak kalak ne, ourun dittir njiŋte, osurun met njiŋdaa kaa taŋ naar te, annaa tika, hiya monsonoo waŋgu ŋalaa, ŋalaa su mbulut zite, mbullut zirnu ŋaatiŋ zoŋten, nar kurak zite, kurak zandan tiitan monsoonoo waagunu nar gan̰tuu nu kulii kan kolii nak. Aasuŋun ti koon̰ii nu jaa feriŋ nak, andri, andri, andri, monsoonoo waŋgu, wudan tam zoŋte, wudan tam zoŋoonu lodoo nu kaa annaati wonjoo yak layaalii jul naa nun «hesitation» lodoo n̰ilii ti dukonte, n̰orogin garaanu lodon lolii tii te wujaa aahir garaanu lodoo n̰ilii tii te, laakin lodoo yak aahir nun nii tiigunu andaka met ndrdriyaa yak jaa cek zirkaa, n̰ilii aŋaa niitandaanu ti. Laakin lodoo yak jul nuŋuroo tiigunu enjii tenen lolii andaka, cak zirkaa barik tiigin n̰ilii tii te. Andriyan ti kaarik tiigu kaarik yak a aŋaa yowok lutoo nu dum tomok yowoo nu tiigin ti dukonte. Eyek kuŋaal asaal nokoy nun, taap yak taabi zirer waagunu gak tiigu andaka, luŋiteguti, anna tika kokon osur waagunun kokon kujinin, kokon kujinin wojoo nun dum enjii tirgarnu kaa kok lokoorin bar yowoo annaa, annaa tika eyek yak ottuk kayagu mentii na eyek ottuk kayak waagu jaa, tii eyek yak jaa enjii nu tusayik gu ti, enjii nu tusaananu jaa teyeenu andaka dittir lutoo nu tondomochi, annaa tika ti waŋ andaka fikirak yak jaa, eyek ottuk giniŋ yak jaa maa bal embee nun nundagu ti aŋaa yowoo kan ti mintiinaa teri.